Lɔn feŋ mu nu kɛ andɔ mɔ i yaa lɔn komu i jakpɔɛ waegee a lɔ ai tiyɛ komu ayɛi basa komu i jakpɔɛ a lɔi i tiyɛ. ŋgaee kɛmu ŋnaa lɔ sɔ kɛ ai mɔ i basa wakɛ ya tilee a lɔnna, a wa tɔn sibaa kuwa sibaa, a kuwa kuwa mɛnu kɛ. yaa lɔndee hihi i jakpɔ mɛa kɛ. a bee fɛɛkɛ bɛɛna, a yɛi basa wa kɛ. a bee fɛɛkɛ bɛɛna, ayɛi basa wa kɛ i jakpɔɛ a lɔi tiyɛ ndɔndɔ lɔn fen mande nu bɛ komu andɔ mɔ nu yaa lɔndee, ayɛi ja mɛɛ lɔ tiyɛ wa kɛ, mɔɛ bɔɔ nu lɔ, tuu jaae pɛɛ, aa nui kɛ ŋgaegee maa bihi wae lɔ sɔ. kɛ mɔnu, anu yaa fɔ wakɛ and lɔ tuu jaae, a nyi mɔ i tuu jaae lɔn. tuu jaae mɛnu, kɛɛ lɔnfen munu waegee, jakpɔɛ ayaa lɔ tiyɛ, maa sɔ kaka, ŋna kɛmu lɔɔ sɔ, a wa tɔn sibaa kɛ mɔ nu bɔɔ nu lɔ tuujaae yaa lɔndee aiyɛi basa wa kɛ pɛɛ yaa ti tuujaae waegee lɔnna. kɛ a bihi waegee maa sɔ hini tɔɔ yaa mua bɛima tuujaae waegee mua mɔɛ nu. Kɛngee saana wɛ anda boo fill, poo tuu mɛɛ a la lɔndɔ, kɛ ni senje, tuu jaae lɔɔ mu mua mɔɛ nu anu yaa lɔn ai basa kɔnjɛ tuuyɛ la. kɛ kɔnjɛ tuuyɛ, anu bee kɔnjɛ wae lɔn ai to ke tuu jaae lɔ, yɔ, weŋweŋ anu jakpɔɛ nu ai feŋɛ ma wa kɛ, a bɔɔ bɛ anu bee kan fɛɛ bɛɛna. kɛ hihi mɔ a kopɔ, i bee a fɔa mɔɛ ye i lɔ i be komu fɔna, faniya mu, kundɔ kiyyɛ waegee, kaakɛɛ a bee ban komu i maa lɔ sɔ, mɔ mande aa lɔ sɔ, a ma jiya wɛ kɛ kɛmu i waegee i ma ko bihi yɔ sɔ mɔɛ aa fɛɛe, mɔɛ aa fɔe, kɛ yaa fɔ yɔ mɔɛ bɛ faniya wa fɔna. a bihi pɛɛ, i yaa bi wa kɛ, bɔɔwoi boi mu ayen bao. boi bihi a bee mɔɛ kɛnu bawo. bɔɔ woi mɔɛ bɔɔ tɔɔ bihi ai tiyaa ma kɛ ya kundɔ kilma iiɔ, oo mɔ aa fɔni ŋ je kɛ, fen mɛɛ kɛ ai kiya lɛi mɛɛ bao wa kɛ, kɔɔ wɛɛ mbɛ a lɔ sen mɔ mɛɛ ye, a yaa lɔ suma, bɔɔ woi kamba yaa bassaa amu mɔ mɛnu ai boi bihi ma lɔɔ. boi bihi a yaa bao. Ko bihi woa komu hihi i ma ko lɔ sɔ mɔ aa fɔ i ye, kɛ yaa biya ma yɔ i fani, ka sɔɔ hɛŋɛ mɛɛ, i waegee ya faniya fɔ ko lia. i ma bihi ma. bɛimaa koe gbi maa i to tiya a lɔ sɔna. ŋgaegee, an tusakɛɛnu anu kunkoo kɛɛ. ŋ maa gbii sɔ.